عادة <hesitation> بصحى الصبح بوضب السرير والأوضة ، بصحى الساعة عشرة في الغالب ، وبعدين بقرأ الورد بتاعي ، بلعب عشر دقايق يوجا ، بغسل سناني ، وبستحمى وبعدين ببدأ يومي أزاكر وأخلص اللي ورايا في حدود الساعة تلاتة لأربعة ببدأ إن أنا آكل ، أعمل الغدا وآكل ، مش بحب أفطر